Zii déé loo kaa, mbee aa dãã bu ooh-ooh eleke. Sor m-ãã bu ooh-ooh eleké myere kara sah ne mdaa bari. Mbüün kpa kaa, msu lo déé sah yereba bari. Mbẽẽ doo nu- amake bu zii ikep-ke. Sor mãã bira mããn, mde-nu. Sor maa dea-nu sah m-yaa beh-loo tɔkpa nyorne béé kɔr mle tɔkpa ãã nɔkpa, mkii tɔkpa tẽẽn yee ereba eleké, kwuna kwunaba tẽẽn yee ereba eleké, mkii tókpa. Sor maa ina tɔkpa m-nɔrnu. Sor mãã nɔa-nu ãã dẽẽ, iye-e kpããn tɔkpa bu baa-eleké, mkiato, lee mẽe kiatɔ ina tɔ E lua tẽẽn-yee baa-eleké. Sor maa ina tɔ mlea beh-loo loo m-su sere. M-ibi mããn sah ɔn, m-igitẽnken sah ep bu kpa bu zii-eleké. Sor maa epba bu kpa sah mdé zia. Sor mãã dea zia sah mbira mããn, msẽẽ-a zii ikina, mbuetẽn a sitam tɔ. Ãhu sor i-yee bu-i maaló, myereba lo àdõõ nu maaló, ei bu-i maaló. Sor i-yee buira sah, é lua nyor ɔɔneh, é sah zii é ina-yii bu ini-ii eleké nyor-ɔɔneh, mde na ghe nu. Sor maa de-a nu sah, myii tɔ. Ereba ekeké, mtẽẽnɔn pya kpa mbee ããn tɔkpa sah büün. Sor mãã büüna sah mmeh bu aninyia eleke ne tẽẽn-iyie ani nyia eleké ne tẽẽn-iyie aninyia eleké, mma-ké daa Sor mãã mààkèn daa, m-aa na ghe dãã bẽẽ loɔrẽ baa-déé loo kan. Sor maa aara daa bẽẽ lɔɔre baa-dee loo kaa bu ooh-ooh eleké, msu na ghe na baa zum tɔ̃ kunikẽn sah yere kara ne mdaa. Bari mbüün kpa kaa, msu lo déé ye-yereba. Mdoo-wo mmeh bh ini-ii eleké sah, m-aa na ghe kẽn, mkpaa kets, mlog bu fere, myere maaló daa-lu, mbira mããn. Sor maa bira mããn sah, mdé nu. Sor mãã dea-nu sah, myaa na beh-loo tɔkpa, mdana na berekpa, mkii tɔkpa tẽẽn-yẽẽ ereba-eleké Sor maa ina tɔkpa, m-nɔr naghe nu. Sor mle bu nɔr-nu bie tɔkpa, ba biina i abib, maa agara na ghe é abib bie tɔkpa. Mgu loo tere kẽn sah nɔr kpa bie tɔkpa. Sor ẽ ina baa-eleké, sor ibẽẽ kpããn tɔkpa. Sor ẽ ina baa-eleké, sor ibẽẽ kpããn tɔkpa, ikpããn. Sor i-ãã kpaná, m-obaa na ghe kia ikina kina Sor mãã ina na ghe tɔ, mleah, mgbi na ghe zia sah de, msee-a. Sor é lua nɔr ɔɔneh, myereba loo buri nu. Sor i-aa buira nu sah, tẽẽn-ye ini-ii eleké mde-nu. Msi neekẽn bira loo mãã loo ɔɔneh, myii na ghe tɔ sah tẽẽnẽẽ nɔr na kpa dordo nwii ale tɔkpa, aa nɔ kpa. Mteenɔr na kpa sah, tẽẽnyẽẽ aninya- eleké, mmaken daa Sor é lua tãã- déé loo kaa bẽẽ lɔɔre ooh-ooh deké, m-aa na ghe daa, myere kara ne mdaa bari. Mbüün kpa kaa, msu lo bira-déé ye-yereba. Sor man yereyeba sah, nyi-a eleké, m-ãã kẽn, mkpara keto, mlog bu fere, m-igi maaló daa-lu, mbira mããn. Sor maa bira mããn sah, mdẽ-nu, myãã na ghe beh-lov tɔkpa. Tẽẽnyẽẽ ereba eleké, mkii tɔkpa wẽẽ nɔr kpa. Sor maa nɔa kpa ãã dẽẽ é bu baa-eleke, mkia na ghe kii tɔ. M-ina tɔ, mde mu. Mbira na ghe mããn sah msee-a. Taa-déé kaa ãma, lu déé ibẽẽ ere nɔr kpa kaa é ilii tɔ- bari é bu nyi-a eleké mmeh ini-ii eleké. Mbee kii tɔ- bari taa-déé loo kaa wẽẽ nɔr kpa kaa Sor maa aara-dẽẽ bu ini-ii eleké, myii tɔ, m-igi maaló daa-lu, mbira mããn sah mde-nu. Mteenee nɔr na kpa mmeh, tẽen̄yẽẽ aninyia eleké ɔɔneh. Sor maa dora-wo sah, mmakẽn dãã. Sor é lua na ghe bẽẽ lɔɔcre bu ooh-eleké nyi-a déé loo kaa. m-aa na ghe dãã. Ke-adoo mda bẽẽ dáp aa daa dẽnẽ- déé bu ooh-eleké ãmã nyor ber kɔr ere inu mbere dõo é yere nyor na akpokpe e abẽẽ si- amue é sor é lua õõh- eleke dene bira-dẽẽ. Lonu bee meh yereba neh lo akué meh lee dãã. Sor é ina ãã si-amue, msua kɔr é lua õõh eleke, m-aa kẽn, myere kara, mbüün kpa kaa. Sor maa dora-wo sah, m-aakẽn na ghe, yii tɔ, kpaa ketɔ, kpaa kee-tem. M-obeasi kii lo si tem iwẽẽ bu-i nu. M-igi maalo daa-lu. Sor maa dora wõ sah, mkwa garri, nkwa aputéh, mbira mããn, mdé-nu. Sor maa dea-nu sah, m-yaa beh-lov tɔkpa, mkii na ghe tɔkpa é õõh déé loo kaa, nyi-a déé loo kaa ãmã sah ki-wee nɔr nu. Sor maa nɔa na ghe nu mmeh bu baa eleké, m-obeasi ãã dẽẽ, kia na ghe kii tɔ. Tẽẽnyẽẽ baa eleké mbee ina tɔ, mbira mããn, msi na ghe kén dẽ zia sõnpiè sah see-a. Nyi-a déé loo kaa ãmã lu déé mbee si wii sor maa aara tɔkpa. Msi wii, nyorne na ka sah kii wii. I ãã wii nyor ɔɔneh bu ini-ii eleké ina tɔ, i-dõõ zia, i-de. Sor l-aa dea-zia sah, mgee-a Msee-a kina sah, mbüün na ghe na kpa, teni-nee nɔr. Sor maa doora-wõ sah, mmaken, mdãã. Sir é ina ghe bẽẽ lɔɔre õõh déé loo kaa, inu é mbéé bigi yere nyor na akpokpe kɔr abẽẽ meh kué lee daa ã, e si-an na ghe mue, so é si-an mue, msua kɔr é lua õõh eleke, m-aa na ghe kɛ̃n. Msu na baa bee zum tɔ̄ kuniken, myere kara ne mdaa bari sah yé dõõ yaa kɔr ã dõõ kɔr mmue dẽẽn loo dɔɔna ããn bira- déé. Sor maa dorana ghe wõ sa, mbüün na ghe kpa kaa. Msu lo bira-déé su yere keen ba bari lee mkii wẽẽ kpaa ẽẽkéé-tẽm Sor maa kpara kẽ-ẽẽ sah mloo bu fere, sor maa loga bu fere sah, mkii si tém ken i-wee bu-i na, mugi maalo daa-lu. Mbira mããn, sor mãã bira sah, mde zia, myaa na ghe beh-loo tɔkpa sah kii tɔkpa. Õõh déé loo kaa zima, hu déé i-hẽẽ kpor i-bieh é bie tɔkpa. Mbee aara ghẽn kpo-a ibieh, ibee ye kere akpaagbé. Mbee aara akpaaghi kuma tɔkpa. Sor i-ãã nɔr nu ããn loo lɔɔre Mmeh bu lóp ne zii eleké, ibee kii ke-ẽẽ sor ba nyoghen gheen isu-wéé kpor kẽn, sor i-aa kpo-a ken sah mmeh bu zii eleke, iyii na ghe tem nɔr-nu. Inɔr zii kpuru dẽẽn nh sah alu ã kpããn tɔkpa, i o-bea bea kii. Õõh dẽẽ loo kaa ama, sor maa kia na ghe ina tɔ è bu tẽẽn yẽẽ baa eleke, mdẽ na ghe zia, bira na ghe mããn. Õõh déé loo kaa ãmã lu na ghe déé, ibẽẽ si tɔ-bari é wẽẽ yere kara é bu taa elekě mmeh bu õõh eleke. Mbee kii tɔ-bari. Õõh eleke, eeh õõh dee loo kaa aara bu taa eleké é wẽẽ yere kara. Sor maa zara dèè, myereba loo bu-i nu. I bu-i nu seh, mde zia, m see-a. Sor maa see-a sah nyorne bẽẽ kɔr é lua ta-kaa, m-ep bu kpa, tẽẽn nyor kpa, nu ba-bee kɔr i doo ããn béh mdõõ. Déé ipini-kaa, mma na ghe kẽn õõh déé loo kaa tẽẽn-yẽẽ aninyia eleke, mdãã. Dee ipini-kaa ãmã, sor mm meb kii tɔkpa Lu déé é mbẽẽ zumi loi nu abẽẽ meh kue lee kẽn bu õõh eleké é nor na akpokpe ã. Naa bẽẽ sere mhe. Mbẽẽ dãã mmeh bu ini-ii eleké msu na ghe na baa nẽẽ zum tɔh kuniken sah yere kara ne na bari kɔr na bari msu lo déé ã yere kẽẽn aka ba. Mbüün na ghe kpa kaa, m-aa kẽn Mkpaa ke-ẽẽ kẽẽtem, migi maalo daa-lu, bira mããn, mkii wii. Lu déé mbee si wii é déé ipini-kaa. Mbee si aa loo lɔɔre mmeh nyor-ɔɔneh. M-aa wii õõh eleke nyor- ɔɔneh déé ipini-kaa. Mbira mããn, mgbi zia sah déé. Sor maa dee-nu sah, msee-a. Sor maa see-a sah, mle kinaloo nyor-ɔɔneh. Sor maa lea-loo ãã dẽẽ, myii tɔ sah makén dãã. M-ãã dãã ini-ii eleke loo lɔɔra déé-kaa, sah bira mããn. kpaa ke-ẽẽ tem, siga-daa, mde-zia. Sor é ina eretaa eleké, mkii tɔ-bari. M-aa tɔ-bari lõp no baa eleke sah yii tɔ sah makén dãã. M-ãã dãã bh taa-eleké, mkpenaloo lõ-a dõõ kɔr pya-nu meh kuma sc, é tɔkpa, é ye zii déé lõõ kaa, alele sag lu loo mdaáp yii kẽn sa é sor m-aa makẽn ye, zii déé loo kaa. Sor maa dora-wo sah, mle na ghe kina lõõ ẽ déé kaa, le loo ina bu bue, ina na ghe loo pya na kooh. Sor maa aara day, myiina ghe tɔ myor-ɔɔneh, ahu adó-nu. Mde nu, m-see-a. Sor maa see-a sah, mmakẽn dãã, mmeh nee sor déé eyira na ghe